Sagnema yo, gnoju kotol. Antre mu la sa gniti, mu suckbu isaana sintane.mu sa la kulé gniti. Hu- huc yantre mu nan sa gniti, migna la mu la yongu a balema, déye sagna bode fakh. Mu nan sa kulé gnitima, sagna la mu la déye suckbutune isaane june, kocté muye isijima, ruck fo isighine. Mbughune migne nsigi ndhédane nfé dhune-dhune. Muna mu la déye sintatine muye isaana. Suckbu sintane, mu sa la kulé ngnitima. Domatoma dan mbé; i lo ka ngnitima, duwo isukbu isaana di sagna, i kutté wo isijima, isuckbu kara ndhé sintatine i sa la kulé gniti. Domatoma dan wune dan ni ikaye gnébma, i funume gnébma, antre inan si gniti, mu duwo isuckbu isaana di sagnema isintane. Isintane nsuckbu sagne ghune di i- i- i- isaana. Duwo su-sintatinone kunan nu sa la ku la gniti, kucsu isaana sintane nu sa gniti.